Yë almal a'ax iabëj a'ax yë ti'i a'ax myaj në i'ixëp axtamët's ko'o yë uk nëmap ko'o yë tëkotyë este kyawë anyap ko'o yë tëkëkuy yëtëp pues ya anyawam, mëbëkam, ko'o yë uk namap nëxk ya'am mëbëkam, ko'o yë uk namap anyakatak, anyakatakam ya tambien yë chid wi'in jëwëwa'am madyakë yëbë pues iabëj a'ax këxëbë almal axtamët's nebya yë muxën yë dun xa'apë este <hesitation> perico ko'o myaj tëkëp este ka'axpë o myaj në i'ixëp je kapxë je mëdyakë iabëj yë tambien bë pues, es asi que wi'in mayn myet'spë tambien yë animal a'axpë, wi'in jëwëp a'ax yë këxëbë pues.